Hannde Hannde! Jannde, neɗɗo nawaawi janngude tilo-ayo ko mbiyanmoomi tan, o ndaara dow enternetu ma e linŋu, yalla omo heɓa golle; walla o gollana hoore makko. <hesitation> Golle kaa neɗɗo waasataa koy, nenno aɗa suɓii golle mbiyaa sinaa keɓaa golle mo njannguɗaa oo ɗum woni ko tiiɗii. <hesitation> aɗa waawi ƴewde nokku mooɗom, ɗo pinɗaa, na ɗo ngonɗaa. Golle ko mbawɗaa gollude tawee aɗa faaboo, ana nafe ana nafa mbe ngonduɗaa duu.